No ra fouru waylitirta ne maji himɓe, tora fouru e wodi fu a tawan nema rasatako. Nema keɓaka fu nyamete, nemaje mo'inte no ɓe fa woɗa ko nyame a tawan himɓe e nyamdum no heɓiri fu. A tawan himɓe e nyama dum no heɓir fu nyaman bafi, nyaman leɗɗe ko heɓa fu nyamete